Injé buparé baan irégmé nicaméné bo boomé usabadoor. Ēni hoon népuur biin usabadoor wawu nak ikano miin ipuur, néni hoon néjoow éhéw; gasabadoor nak itrég nikanohé nijoow bubo éhéw yayu. Noon néjoow makojihé, gasabadoor gagu nak irég nikanohé nijoow makojihé mamu.